Asan’ny tirombony. Ia, tirombony io zen̈y taratasy koa fa misy taratasy na taratasy aroe tian̈a atambatra tsy direkity araiky mampitambatra araiky. Sarotro adoso in̈y fa mampitambatatra izy beka zen̈y izy tsy hiparitaka.